La mbo azo atao ny manao ny natorely, da soa avao ny manao ny natorely. Hafa avao ny manao natorely zay.